أنا لغتي الأم بتكلم اللغة العربية أكيد يعني, وبفهم الإنجليزية, وحلمي إني أتعلم اللغة الأسبانية, لغة كتير حلوة, وموسيقاها بصراحة جوي مرة, وكمان ممكن اتعلم الإيطالي, وعندي يعني معرفة بسيطة باللغة اليابانية, يعني معرفة بسيطة.